عشان تثبت برنامچ على چوالك إتبع هالخطوات أول شئ أفتح المتچر بعدين أبحث عن البرنامچ إلي تبغيه إختيار البرنامچ بعدين أسوي تثبيت أفتح البرنامچ و أسوي تسچيل الدخول و بكذا يكون البرنامچ مثبت و چاهز للإستخدام.